أنا بفضل أكون في برودة شديدة عن الحر الشديد، يعني البرودة <hesitation> نقدر نتحملها بلبس إظافي أو شال لكن الحر بيكون متعب ومزعج خصوصًا في الأماكن المغلقة، بعض البرودة ممكن تعطيك شعور بالانتعاش بينما الحر ي <hesitation> يخليك مرهق تعبان، فبرودة الجو أفضل بالنسبة إلي عن الحر الشديد.